Puk anga no horek tikame pkavayo bikos lo lone keknen andi bikos yome va lo keknen andi tikame pkavayo mo time to kain ne va na mo time, time himkokyo koyu time toblik yo time ho me ho vayo ko yo ta, laikim puk ana ta ripka pukana yomone, yomone to yo va asiasi yo mo ro pukana anga ge di. Ko angalo ne va anga yo van yome ripka manga time to yo buka yo kame ripka manga ti kame to yo buka anga lone kain neva anga komia nama, ko kotik asi kongana yo sona pultomun eni. Kotik asi i kabe me to yo buka koyu alo ne pukani ano ne amo nalpukani ansier mone <noise> ime, ime, ime me kai pukani ime ro bung per ikame vanon mo yo koyu. Edie yo ime ro bung per ana i kame vanon mo yo mui anga nemer aning ikame vanon moyo ko taim anga yo sona mer per i son vanon mo yo va kur pupinghe o kur bam. Bam, bam e rosi anga ime nai me ne yo. <noise> Koyu neva ana yo ta tasonivan kamepka ime kuro, kona odilia kona ime kuro koyu yosona mom moyo sona ho naho yome so kain ne va nom ana ma ime va meva ker mene yo vantem nalpuyo me va kone, kone vantem nalpuyo <noise> mo yo me so kain neva ana kamepka lone mana lolyo vantem nalpuyo koyo me laik mo lap tumbani tasol yome, yome vanon min moyo me mung kone devi yo nama ko belentuan, belentuan vane vanon ana komianama, beletuan vane kuroiem belentua vane keknen anon ana koyu ko i buop senen laik anga i mo ptu erosi pe i son ptui na per kona keknen anon kona iti laikim yo na ma iti ripka yo nama imo nane keknen anama i mo nane pukana mene yo nama kosene siam ke kamungkone ke mungkone sonani so siam, so siam koyu ikame pukana me ne kem koyu ko nolo i me kuro nobung per komia kona yotagua vantem kotik ani o nobungani lami huayo. Koyu ko yota gua vantem ni, i meto kain neva mene yo ma iso na pukana mene yo sona mene, mene, mene yo ko taim anga katagua katone pukani mepur katagua per kotik yo pu taroye aunga vatono ta mil va kotik per inir enaper timlolkam na per iputi na buhe mene koten asi vadik anga tonga de yo buo auya vatona ina buhe mene kotik ana koten ana per koten ana ro buhe per neva vatono koyu. Ko inoya buhelon neya karasisir ni auya vatono. Ko yota laikim kain neva ana go ngalo yo vantem tenayo mo mimayo me devi yo me die yo mo yo mo so kain neva anama yomo si kain neva ana ausi lo pemeli ngkem koyu ko kain lukluk anati tonivaka kamepka ko yota laikim kain lukluk ana mo tonivaka ta laikim nobung anga ripka yo nobung anga ripka yo lo mbulon anga tosi ma nanitaka ben mene kata nalpuyo em so mepka koyu. Mo kesemungo nebung anga kame ripka yo mo nobung anga me, me honi mo ho me vanon mo me tortor kain ana em yokata laikim pukana koyu. Yokata laikim kain neva ana siam yokata laikim kain neva ana koyu. Koyo ta laikim anga kemone koyu kemone tomene mene, mene yo lo bale koyu ko yomo tonga lo bale per yomo inhayo poper koyu yomoto leuro mene, mene alo bale anga ike to koinangoi e rosi birbir alo bale mene yoma ko yo mo pu nema katanalpuyo mopumo inhaka nema kain neva anama ko kain ani mone tortor mo nene buai e rosi kamepka koyu ko <noise> neva ana katanalpu yo kata laikim neva ana lo laik angka lone menengka lo bulolka do ne kain lukluk anga komia anama. Kekamepka raka maski keme pkavaka iketi to blik ka tasol katarirng make yet koyu anga lone kain neva komia nama. <hesitation> ko yota laikim pukani sonimdela lulie ta mo kese mui yosona mui aunia koyu, ko neva ani ketonivaka ta nalpuyo kamepka kurongke min keme tomana kese kae e per angka kese pu se ririe, ririe per kese ntonga kese mungkone yoni mo ler nema auyali <noise> ko ani anga kemo pu mo kae e per angke ke mo mil min mo pindia yo kamepka lo kain ana koyu kota laikim puk anga ke montonga mo go anga ge yo kuta mo gua koyu mo vanon mo nalputa anga nobung nolo kuta mo gua vantem ni bikos ro barana mo vanon mo ta mo mung mone toro mo lungmo leuro mo mung toro moro mana toro mone lungmo leuro mo mung toro mone na mana mene ta lo kain neva ana komiama koyu koke nobung ana keme, keme ririe angalulie horek kain ana yosona mlol ke sona mlol ke aungalo bursoho steret ma yo kamo gua vantem ke sona mlolke lo bursoho. Koyu <noise> ko ike buop toro ke kese vanon buka mo kese gua vantem ka ko sene siam nenga lo lalguem buop, koyu ko nobung ana keme ririe ntuake aunia kata bisi make mina. Yokata vanon moke mina kemo ntonga mo pidia katanalpuyo min a so siam. Yotalaik moro nobung asi vadik alo ne mana anga yo van mo yomone gua mone vanon mo nalpuyo anga nobung mo tomta mene mene menien. Kata bisi make mina, ke vonem kain, kain nobung kemo ntonga nema mo in poper mo homkok ka angale kain neva ana nama moike taim anga talaikim taripka ke komia komontonga mo gua vantem yo kuta moto kur e mana si kuta moto kur e manasi mone gua mone <noise> mogua vantem nalpulta ana nobung ma kain neva ana ketoni va yo kamepka koyu barana ke nobung ana bikos yota valo bungkinero mo yo ta roke tona va mangha mona roke so mepka ko ani yotava bungkinero kain neva ana kamepka mer ne keknen angake min kamepka. Kemin ike ka mepa va yo koyu mo ne meme meme birbir ame yo na me pisa tonga ge ke erieng ke mina ka pisa tonga ge yo min siam. Yo keke yo nema e lakulani e rosi nga ke me ki i koyo ene rie na keme ki i me ririe vai aunia lo ne ngo ma horek ke mun kone amo me tomai mene ke ko ika ta nalpu yo. Kain ne va na ke me toni va kata nal pu yo. Kain ne va na ke me toni va kata nal pu yo kamep ka. Ko yo ta laikim <noise> ko na ke se mio ka mo kese pu tanga lo vatono ngke mo kese ko kolo nolo si nga mepka anga ge ke. Son no mana konga ike. ko ani ika ni kaka ta ro mana vantem ke ni siam koyu kese gua vantem ka na kese mil min talo vatono ngke min ke mo gua vantem tenim mo mimem koyu ko kain ne va na ke toni va ka kamepk <noise> bikos yo ta so keknen ang ke ta so ne va nga ka me toi mene ke ve na keka me vasi i buka mene ke ma ko kese ne laik mo kese na e utor pe nena ma.